Eh into millesetteçentottanteneuve perché pe-o trattamento despægio a-a popolaçion e in confronto a-o clero e a nobiltæ l'é scceuppâ a rivoluçion franseise